ما أعتقد إني راح أختار لا رياضة ولا موسيجى ،لإنه ما بفهم لا بهذي ولا بهذي ،يعني يمكن رياضة شوي، أميل لإلها لكن الموسيقى مرة بعيدة عنها ،ومرة ما بفهم إيش فيها أي شيء صعب ، لكن الرياضة يمكن شوي كرة جدم، شوية طايرة ،هاكدي الشغلات لكن ما بختار إشي فيهم.